Nelu po lafiki lapa ili umuntu wutwale usake mama ukutakiwa kwanza umanye palu kolu wao yatenzi yatiriu <noise> alafu vile vile ama zingira panganda pamwao patenzi uli ndaivi ntange tole ma mwana mnai ndakosu ntange ntole mamwa namna hii alafu vile chiku takiwa imanye mama wii ulu ko chiwino kulonda tobi ndulu kulo zima nolu si na matatizo tukapita tukulu sifia wiyo mama yowene paka indoa nama fungana lakini ingikula ngati paa pasinimbo pawa siwasi awe vinongi jishindikana mama yopa nongeshe mutole nange kumtola. Twa mbino suwe muwesipa <noise> tuwali nalo pano tuwa kulanga yani kwanza <noise> utange ufsake mama hovyo hovyo bila uku yalenga ulu saku yazazi yako <noise> <hesitation> tuwalinge malanga ngana kunda nalu mukaziyana muno tukupita tuku pamano munji ya ngoma namna kuwela iniza tuma maama umivia washe wande ntu mama kulenga unenele babwa itu kundala nok imuka ziya nawima munga baba manjinta ndiwa njita amaya kampepe uzana kuungoze jishiya <noise> ukasutu waluku lukochi Mwam kundenda ya ndugu ama tawotaluta cheje ukwe yandu guni tuyaye ndulu kulwa palu ziyeta viya njipe omatawe paapa powe paapa pene poon itofuti nalo nembe amangailelo vino ya kuomba yani yene kulu muntu kezu munganta kwene we mzazi utamanyile nanda kwi mwinanta kimwi mvua ya kuti wa pelu mwana muntinda mumisolo ahh awe mwana ngawa mvivyo uli pamua utu kanu kuntu kapoka pia vile vile ndakulo ndugutu wala atange kunene panuku nduma afa nata soke vyamama muleta isamu ikumu muwandaya akwe umandaya tati wapita yane ngiuzi wamanya kuti muu muli nawe ngamu, kwaele itabia yalume ndamanda ile iloi awe nuku jumula mhh mjipe simi imbaka kuya neano mkizama mbena niilo ilo tofauti na sevo otuwa kuranga. Kumangaile elo nupa mpiti tofauti apa mpimpi umu fipa watola ngu mfipa mnina nu mnyachusa wasakangu mnyachusa mnina umwina mwangawa wasakango mwina mwanga mnina lakini ile loli ukilingana na maendelo yanowiza umazanu muntu mufipa maka tukata ayo kwiilinga ayawe yanu muhehe achimama iiza yaishi naota amaka tuka pano wekumbea Awe kawereno munyachusa wachimama <noise> aye inizo yaikalapa vilevile mazuwanu munya chusa omanda wizeku yakunda le ni mufipa amusenda ngatala si mukuika lakuna we msenda mtuwalo kumwao ngiya yai kala vio kwene na ndungai ukudai salam kwene itofauti na manda yampo itile loli umayo kazane kulumwiya chusa kulu mufipa mhh kuli kulu munya mwanga mmhh niu munyi ka kukokweno kunyo luma mzana itofauti na vina soe mutuwi kalangapa kuchi papa ko chino chaleta viyonsi vivyo yani ama endeleo ko ngani yelimu kwenelo anti tukutu <noise>